Pue ca jalun tugay ca mama tugay cab jaya uys hucutupa yumu utshucutupa entonces cuando ya tejiam cay uy llumu cab uy pucutupapu tun como jatun como mama tun tsamancutujaypa tiu mudu jeja minpa tiu mudu jama cutucpa tiu mudu ca yumu uy uy jejaypa tiu mudu uy uy jama cutucajpa para que este jesucpa cay tucju para que cusuyshucpa cay jaya tiene quey yusu cay llumu tiene quey wayu tiene que ane mucjayu tiene que uy wayjayu para que tun chipa cuyju cuando cab ca llumu teji que quejepu cay jaya cab uy uctsuguychumpa cab uy tun chipa tunju paque nucspa yusu porque teji mama tugay que wad y tujusucu ca uy chucutupapu ca way chucu cay jaya numjaypa way chucu cab tiene que tudu un uctsamuyjaya para que cab jesucpa juji wustucji e wa puya minu way nucsu cay mama anju cada jama y cay tuc cab uy petpa cay tuc cab uy cuydarsucpa uy jaya cab uy cuyda tsucpa cab jaya cab uy uctsuguy chumpa todo para que jesucpa de pobremente cay tucju ca une tugay ca mama tugay ca tsushiway tugay.